هي الا كاين حاجة نبدلها في الباسي تاعي هي عام اللي درت ترونسفار تاع الليسي ما نديرهش, نقعد في الليسي لي كنت فيه, بارسكو من هداك العام حياتي فريمون تبدلت و ضيعت بزاف عوام في حياتي, الور نقعد هناك و نحط راسي في قرايتي